<hesitation> so gonga alla min ka mi lataki miɗɗon heba ɗe lete. Ka emal satu miɗo wada, hebe kala hala gole. <hesitation> ɗi ni jooni ka neɗɗo woni ko heɓata. Ana ƴeewa, ana gollira. Aywa, ɗum ni.